Ny telefaonina dia fitaovana apetaka amina tadigny sy ny vava. Dia <hesitation> afaka <hesitation> fa- hifandraisana amin'ny alalan'ny feo koa na lavitra na akaiky.